تصور کٔرِو، اگر مےٚ پُلیٖسس کال کرُن پیٚیہِ تِکیازِ مےٚ وُچھ کانٛہہ کار ژوٗرِ نِوان۔ تِکیازِ تِہنٛد بُتھ اوس نقاب پوش۔ تَوَے چھُ مےٚ شَک زِ تِم چھِ ڈاکو۔